अगर आप कोई रेस्टोरेंट में गए। और आपने वेजिटेबल सूप ऑर्डर किया। कुछ घंटों बाद आपको ऑर्डर आता है। लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ वेजिटेबल सूप न होकर फिश सूप आ जाता है। थोड़ी देर बाद आप बड़े विनम्र भाव के साथ वेटर को बुलाएं। वेटर जब आएं तो उनसे कहें कि हमारा ऑर्डर वेजिटेबल सूप है न कि फिश सूप। अगर वेटर आपसे कहे कि आप गलत कह रहे हैं। तो आप उनकी शिकायत कर दें। न कि आप उनके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी करें। या अभद्र भाषा का प्रयोग करें फिर उस सूप को चेंज करने के लिए वेटर से कहें। वेटर आपकी बात ज़रूर मानेंगे क्यूंकि यह उनका काम है। थोड़ी देर बाद आप अपने सूप का आनंद लें और जो भाव है। उसके लिए न होटल पे ज़्यादा गुस्सा करें न वेटर के ऊपर। क्यूंकि जो इंसान हैं उनसे ही गलतियाँ होती हैं।